Iikulya nee ngaashi kiitopolwa yetu yokoonoli. oohono nee kuna aawambo oyendji mboka ya simaneka iikulya yawo yoshiwambo. Unene nee ngaashi komahala ngo gokomikunda. ho hatu ithana okuushayi. okuna iinima oyindji hayi vulu oku longithwa iikulya yoshiwambo. Nda dhini okutumbula nande okuna omiye. Omiye dhili ko odhi ohadhi tiligana oombe. Oombe dhono ohadhi vulu nee oku longithwa ano tadhi longithwa oshindangu. Ano to kutha ngaa oombe komuti gomuye. etodhi kukutike. shampa dha kukuta ngoye otodhi kutha nawa. etoyi poshini etodhi tsu. Shampa nee wedhi tsu sho dhafa dha kwatathana ngeya. iikulya mbyono ohayi ithanwa nee oshindangu. Ngaashi ngaa natango nda popi nale metetekelo oshikulya natango shopamuthigululwakalo oshimbombo. Shono shili osho dhingi ngaashi nee komi komikunda dhetu hwiiya konooli. oshi shili oshikulya shimwe sha simanekwa kaantu ayehe. sho oshipu oku ninga. Uusila owala hawu kutha nenge iilya hayi kuthwa etayi ka tsuwa. etayi ningi nee uusila. Aaantu etaayi pelugo taya teleke nee oshimbombo shawo shono. taali. Ano iikulya yoshiwambo tuna momithigululwakalo dhetu ngaashi nee kombinga hu nda za. kombinga yokonooli oyindji nayi.